इसरेल अब्राहमिक धरम जाशे जुडायझ्म आणी किरिस्ताव लोकांग महत्वाचो जागो। राजा डाविड आणी राजा सोलोमन चा वर्साणी जेरुसलेम चो पायलो देवूर बनिलो। पलस्तीन वय यहूदी लोंकांचो जागो म्हाणून तेह मांता। वर्ल्ड वॉर वन जाताकुत इसरेल ब्रिटिश चो जागो झालो। हेजा मगीर यहूदी आणी मुस्लिम लोकांची झगडी अजून चालता।